Pues nämpa't que wa'kutyä na nanhtäju este oyetä reconocetzäkä äjtyä error, ja'kutyä na ke'tyäj disculpa, tan como äjtyä jayaji'nh äjtyä uneji'nh o äjtyä familia, äjtyä vecino ja'kutyä, anhketä tzyäjkayaj algo pe nta'ntä ntzäjkapya caso, ja'kutyä na nanhtäju, por que jejtzyetitä muspa itä, y wa'ktyä nke'u disculpa, watyä wa'ktyä na nanhtä' entre familia, oyetä reconocetzäkä ka tä ntzampa algo, o ncometetzäkpa algun error, pa empeza tambien an ante äjtyä nkomi, tambien nke'patä disculpa wa'kutyä musu seguitzak adelante, watyä jetij kyotzonhu ja'kutyä pujtu adelante.